Mbii so ku njel njel, ku ku ni a ku kɨlak kat, yakal ɗaa ɗom mop pwet, mop pee shini shini. Ku njel njel ku ku kɨlak kat, ku a ɗom pwet a miki ku kat nga ka ryee cet ni ɓe ɗi tong muw. Ka naa we ɓe ka kos yi gang gang ka cet, ɓe ka so. Ka naa we ɓe ka am, mop bak yi shing, ɓe ka so yi. Ka naa we mop am mop roop ku mee cirem so kuɗik ɗi. Be ni a mbii so ku njel njel ku kɨlak mang. Mee ɗi a irim, ku ni ku mang ɓilang muw. Ndee a kar le tukul kyek. Mop le am ɗika, mop le wus reng, ti kat wus mak ni, ti fil cin pwet, ɓe wul ɗi ɓe nung ta ɓe ɗee a shikin kyek. Kat kat ɓereng, ɓe a so. Mee ɗi, a kuzuk. Ku ni ku mee ɓilang muw. Kat mop ni tu shing, ti put njal, ɓe mop pee le am kɨ wus ti fil, ɓe mop wuwur se kyek. A ngwom ni put ta se. Ni a ku kɨlak. Ɓe a mop a mbii so ku ni ku ar, yi ku ti kɨlak cet ɗi. Ɓe a ɗom mop pwet pee koo a shi cet ni, ɓe ɗi sang pwet. Kat mop cet, ɓe ɗaa ɗom mop pwet yi poo en na. Kat mop takar mbii ndee pee teer, koo miki, koo ngwom kuzuk, koo irim, ɓe ka so ɓe ka kyakar yi ka yakal poo ɗaa ni muw. Pee ni ɗikin mbii so ku kɨ yil mun ku kat ɗika so, koo yi ka so ni a ŋaa ɓe ɗika mang kaaku ka-ka so ni a so kyakar. Pee so ku kat ngurum so ti ni kɨ en ni, ɓe a ni a so ku ngu ni ɗi so ku en ni kume. Ɓe ngu ni pee so ni pwet, ɗi ekep. Ɗi mak ni poo maa ɓe ni mak ni yi, ɗi mak ni yi ɓut ɓe ni mak ni poo muw. Pee so ni pee sang shi pwet yi poo ni, ku cirem mbii so mop pee shini shini kɨ yil mun. Kwee, pak mee kwaa ku a ɗom ni pwet, ku ni ku kyeen yakal ni ku kɨlak, ɓe a ɓwaar shit ku ɗi tong ta a pee shit kyek. Ndee ku mee mang ɓilang muw. Nga poo sak mee maar ni muw, nga poo shang mee ɗom kuk ni muw. Kat kuzum ngap ka ɓe ka mang a kam kop kyek ka ki nder. Ka ki ka ɓwan, ka nji ka le ku tukul ɓe ɗee a so nung ta se. Ni a so ku laa poo kɨ yil mun. Ku ni ku ɓam pwet. Ɗi pun teer ɗi pun wit. Ɓe ɗimu so ndee. Ni a wash mun, ti ka so mbii ku ka kat mop mak, ka put ka kat mop ɗi so. Pee Cirem mbii so ku re poo en mop pee kɨ yil mun ni shini shini. Niku mee tang pwet ɗess muw. Niku tang pwet. Ɓe ɗess pee ɗi ku a tang kɨ ndeni mop muw. Ngwakal cak, ni ɗikin mee mbii so ku ni a so ku kɨlak, yakal ni a so ku kyeen poo en. Ni a so ku laapoo. Yakal mvuu, ni a mee mbii so ku ndi mu put mu kat kyeen, mop ɗi sak ni. Ni ku kyeen pwet, ɗika so ɓe kurang kaa poomee muw, ɗi sang shi pwet. Yakal ni ku tikis pwet. Yakal ni ku kyeen yi shimshik. Ndi mop ku kyeen mop ɗi so a ni mop kat ɓal shimshut. Pee ni a so ku ni ku kiin met shimset. Ni ku ɓereng met weet shimset; wal mee ɓereng ɗika muw. A ni ɓe a te so ku a ɗom ku ni ku kɨlak kat pwet ɓe a mop se a ku